<hesitation> yake biasa to narau batuk na flu iyato more more, yake iyato flu biasa na kennaki walorong wate cakke. Ciri cirinya tu flu bolokeng, tasumba tu masessaki manyawa, <hesitation> biasa to pajampinna muda di balu di apotik atau lao ki dirumah sakit malai. Ruki ki tau manu batuk jampi jampinna daun daun di inung yakke laoki rumah sakit dena pakekan ki jampi dokter atau lauki apotek ngalli ki to jampi flu. Ke maelo paja bolokeng tau, hidung tersumbat. Mane tau biasa tambah pa mandu ke ditambahmi tu es atau anu macanning na tambah mande more na iyaro pujampinna biasa tu di baluku apoyik atau lau ko deokter maparessa. Pejapi biasa to de waktunya di kande tuma biasa soroki mande, makalle, tangalo, bony=gi dikande to majampi to di alliangki biasa dokter tojo apotik. <hesitation> Ehm ya tu katau tau biasa tu nalau i lumalla, biasa tu lau lumalla na sorona tau atau menjenguk orang orang, na uyantu mai tu namalla to maggigil sakit tu ulu, biasa to panyampaianna biasa tu daun daun di banti i iyato pijampi biodata pijampi sekarang dengungallaki lao ku apotik dibalu, lao muto menjio dikande supaya biasa ji mu anui tasisup andommi pajato lumalla. <hesitation> itu pijampi iyatu kandei biasa soroki kumande. Masusaki kumande makale, ngallo, bongi dikandemi to pujampito <hesitation> Pasti tu mai paja kojong tu lako kale ke dimarajing palokkoi